Një keqkuptim i zakonshëm për qentë është se të gjitha racat janë agresive. Në të vërtetë, sjellja e një qeni varet shumë nga edukaciona dhe përvojat e tij, jo vetëm nga raca. Qentë e racave që konsiderohen agresive, si Pitbullët, mund të jenë jashtëzakonisht të ëmbël nëse rriten në një mjedis të dashur.